هندیان عموما د ترخو، مصاله دارو او سره کړو خوړو لپاره مشهور دي. هندیان غوښه کمه خوري او حبوبات ډېر خوري. هندي خوراکونو کې بریاني، کړایي، دال، وریځي، چولې نخود، د کچالو پراټې، سپني وریځي او لوبیا ډېر مشهور دي. هندیان خپل خواړو کې ډېر زیاد کورکمن او د ګرم مصاله په نوم یوه مصاله کاروي او همدارنګه د متي په نوم یوه سبزي هم د خوړو برخه حتمن وي.